Nyo te kakaii me tan buts, ge kakaii me tan maut, tan taga ot ten tsina nyo me tama nyo kakaii me nyo sikia ta nat nyo tagei farei, to tsonyo kakaii me kukurik, tsina nyo me tama nyo te taga ot vanyo. Nainy te kakaii minyo, nyo karap mito, nainy te karap mito, nyo karap mee, nyo kaa ta fifastuts ge skul tan metodis, an nainy te kaa nyo tan skul tan metodis ri tagei to na binun tsonyo ge na rof tsonyo skotlan nainy te naa nyo skotlan, nyo skul skotlan <hesitation> tana gret fo an faiv fan te kakaa nyo skotlan faarei pan toya tan skul, faarei non a karap tan metodis nyo kakaa to skotlan, nyo gogoros to tana numaa asangan rori jayon, ana numaa toy te gogoros anyo, asang rori na jayon pan te gogoros anyo, nainy te fakap anyo skotlan, nyo tabin mito nyo kakaa to fan, tama nyo me tsina nyo tsuef to manyo, ainy gima tabin on skotlan kainom, tana saa skotlan, sikia ta mes iny nainy taitai ma mamimi iaya skotlan, sikia, ra sikia ti buts iny sua fiisen me na kainy ainy naa fi non ya skotlan <hesitation> kat romanyi nyo na firom kunua. Nyo nainy sikul kunua, nyo te nai sikul kunua a, klas te kat anyo kunua, klas aunom, kunua, sen a tsoiny torara te fatsuts mamam unia kunua, asang ya roger a roger. Tsoiny torara poe me australia fatsuts ie mamam unia kunua, tan aumom safunuu na sian, aunom safunuu na sian, ma sikul to kunua ana tsoimy torara tagei to na binun t kat anyo tan sikul ya tsue of to vanyo. Nyi naa fusen varonyo siwai. Mam kaka to tan siwai tan primary te asang rori, konga primary sikul unia siwai, nainy te kaka nyo u nan konga primary sikul, fiisen me na tsoiny torara to aya, mam ka to fabiubiu tan gumgum aunom, yo aisats to tan fabiubi to aya, ri faan iny nato nyo unia buin high sikul San nyo te gima kama rof fiisok, tanasa sa anan iny naa biun vevian fisok, saposa ai buin, sna tsoiny torara raats vanyo, nyo komainy naa rou hutjena. Tsoiny torara fatobin to na pan tsonyo, nyo naa mito hutjena. Tan fiits safanau ana isen, nyo kaka hutjena fiits safunuu na isen, foan, fopis nyo fakap to tan safunuu ana fopis. Tanasa, bcl, te naa me, ri roats, sei komainy naa no, binun non tana mine bcl e? To ya sana nyo faakap tana fiits safunu7u ana fopis hutjena, nyo aplai to tan na unia bcl, sai nyo nausiny bus a binun, nyo naa unia bcl, ri nom vatoara nyo tan naa unis bcl faare i non a repairmen. Tsoiny ka iny panyis pan tana fo m on. Nainy te binun a nyo unia bcl faarei non a repairmen, o, nyo gima rof, nyo na jijiu fiisok an jiu, jiu pariits kat vanyo sana gima rof unia nan panguna, a, ri tagei to ma nyo na gima guei a rof fiisok tana binun. Tanasa jiu tsun, fo mes nainy nyo nausing rou a binun. Ri kat to rigargar to vanyo panguna Nainy ri te gargar vanyo panguna, nyi gima na on fan. San mam fakei maromainyi tana mes a binun, nyo nato tana binun. fainy na bcl tana btf nyo nainy binun farei tona stomen, btf u yia arawa so ai nan karap tsonyo, rikrik tan karap tsonyo kat a nyo tan nainy te kakaii nyo, onot ti ya tan nainy te ka jian a nyo yo binun arawa tan btf farei non stomen, assistance stomen tana btf arawa. Nyo kaka u nia nan arawa onot nyo te fakap tan btf, nyo ta bin mito fan. Ai nan sisio te kaikaii nyo onot toya roman, nyo ka osto roman. Rof, rof ovei, gov nom non sinaiv.